Twerɛdua yɛ afidie ketewaa bi a ɛtumi boa yɛn ma yɛtumi krukyire yɛnsem nyinaa gu krataa so. Ɛno nti sɛ wo pɛ sɛ wo krukyire asem biara, deɛ wobɛdi kan ayɛ ne sɛ wohwehwɛ twerɛdua akyiri kwan. Na saa twerɛdua yi nipa a wɔtaa de di dwuma yie paa ɛyɛ atikyafoɔ. Afei adɔkotafɔo nso ɛde di dwuma. Nnwuma nnwuma ahoroɔ pii mu no wo kɔ hɔ a wɔde twerɛdua di dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ wɔka ne deɛ wɔyɛ biara no wɔbɛtumi akrukyire ato hɔ. Twerɛdua yi gu ahodoɔ bebree. Yɛwɔ deɛ ɛyɛ tumtum wɔ hɔ. Yɛwɔ deɛ ɛba kɔkɔɔ wɔ hɔ. Yɛwɔ deɛ ɛba ddɛ yɛfrɛ no blue nso bi wɔ hɔ. Yɛwɔ deɛ ɛyɛ ahanhanmmono nso ɛwɔ hɔ. Nti twerɛdua ɛgu ahodoɔ bebree. Na ansa na wo pɛ sɛ wo de bɛdi dwuma ama no awie pɛyɛ no, wo fa twerɛdua no ɛhyɛ wo nsam. Na afei wo nsa no sɛdeɛ wo pɛ ɛkɔ no biara no, ɛne deɛ wo pɛ sɛ wo de twerɛ no wayɛ wo nsa no saa ama twerɛdua no ayi no ayɛ nnsonhɛdeɛ bi ato paper no so ama w'ahunu deɛ wo pɛ sɛ wo twerɛ no yie.